أكيد لازم تتأكد تفحص المحرك إذا كان يعمل بشكل جيد أو مفيش أصوات غريبة وأشوف إطارات السيارة لو محتاجة أي تغيير وأفحص ال <hesitation> الفرامل والمساعدات لأنها تمكنك تتأكدلك من حالة البطارية والنظام الكهربائي، وتجدر تفحص الهيكل بتاع السيارة والشاصي وتجدر تتأكد من أوراجها سليمة أو لأ.